ما اللغات التي تستطيع التحدث بها أو فهمها؟ أنا أتكلم وأفهم العربي، وخصوصًا لهجتنا البدوية الزينة وأعرف الإنجليزي بعد، أستخدمه بالشغل وأحيان بالتواصل أحب أطور نفسي باللغات، لأنها توسع المدارك وتفيد بالحياة اليومية